Pues in nikan tlakulchihua bueno in antes o tlakulchihua ika in platotin de zokitl ikon okachi huelik in tlakual okatka okatka achto nochi den non okin mokuiaya amo cosa de ken axan huan nokse den de zokitl oktlalia nin tlekuil ipan tlekuil o tlakulchihuaya huan den axan ako cosa kin paktia in platotin de tepostli de cerámica niki in ollatin niki de yi okseki ako de zokitl huan ke nen palta ni sabor akachi ki maka okachi sek huelikyekua den de zokitl in platotin okachi huelik ok se sabor kemaka okse itla huan den axan pues ipan in estufa yo tlakualchihua niki yik cambiaroa in tlakual in ni sabor